Phalnai machine wngkha sak bai sak thwngnai machine je chamung nugma eba manwi kwchangma phalnai. Nwng rang rwphuru card swipe khlawui eba digital rang rwmani jorao machine rang rwmani kok thik de hwnwi nai naio. Paimani rang rwjak khe nwng button click khlaiwi eba touchscreen bai kaisa manwi no chongwi mano. Machine ni bisingo kaisa motor khe chongjak manwi no tubuo abo tray o rwwi aro nwng abono thumwi mano. Kwbangma phalnai machine rogo manwi tubujakmano saimanna bagwi sensors tongo. Bohrok nokhung swrungnok rail station tei lukurokni jagao nangwui tongo cashier nangyawi chamung tei nungmungrokno dakti dakti khe manwi mano. Kwbangma kotor kotor phalnai manwuirok khe kwchangma chamung eba electronic manwirokbo rwjago.